esch düe àlle Daa a bìssel spàziere gehn wànn i Zit hàb

A güeti Frìndschàft ìsch, vertröïe hàn ìn äbber.

ìsch bìn ìm à Vògese Verain ìn Kaysersbari

min liebschte Watter esch e bìssel Sònn ùn licht wìndi

Ìn ùnserem Hüshàlt wìrd de Àbfàllt getrannt. Mìr hàn verschiedeni Eimer, wie m'r benùtze fer d'Plastik odder 's Glàs odder de Pàppedeckel. Ùn dànn, tun mr 's àls ùff de Stàdtmìscht fìhre.

fer mìch esch de Perfekt Döö àn d fresch Luft euh wenn euh scheen watter esch àwer nìt so heiss un dànn euh gehw i àls gemietlich do nùff it d Heehe Vogese oder gemietlich ins Fald oder in de Wàld un euhh düe euhh d'Làandschàft bewùndere